اچانک بجلی چلی گئی، شہر اندھکار وچ ڈُب گیا، سارے شہر تے اندھیرا چھا گیا۔ روشنی دے بغیر ہر چیز دھندلی اتے عجیب لگن لگی۔ سب توں پہلاں میں اپنا موبائل دی فلیش لائٹ چلا لئی تے بیٹری بچاون لئی لو پاور موڈ تے رکھ دتا۔ کار دے اندر ایمرجنسی لائٹ لائی تے موبائل تے گانے، پریوار اکٹھا کتا۔ اس نال ساڈے نوں شانت رہن لگا۔ پہلاں دی ویرانی اتے ڈر دا ماحول سی، پر پھر سوچیا کہ کجھ دے خوچ نہیں بنے گا۔ ریڈیو چلا کے پتا لایا کہ پورے شہر وچ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ میں اپنے پڑوسی دا حال پُچھن گیا۔ اتے اونہاں نوں طریقے نال کہیا کہ اپنے فون دی بیٹری بچاون لئی پاور بینک نال چارجنگ لگاؤ۔ اس اوستہ وچ منورنجن لئی فری وقت نوں اکیلا محسوس نہ ہووے۔ اس لئی ماحول ہسمکھ بنایا۔